Iaho manokagny aloha da mbola sy nampiasa gn'aspira- aspirateur anareo toa zany fa izy zany aniny sikidikidy zany amin'izay voatety sara gne faritrigne tragno abiaby io da izay toeragny tena ahitanao laposiera no hanaovana an'azy.